<noise> Wiwesa ulye isyalaki, uluting'anie, ungali isyalakulu uting'anie, ukwisulilwa ungisulilwe, <noise> kilau wonaka, <noise> ungaheme nda- ndawule wona kavandu vinyira kwasabau, ihewa juma mbivi mundomo, au ulye uluting'ania sana u- au kyakurya au, <noise> kyakurya kyokyoni ungalye, <noise> ungaona ulutinyinyi kulya wikwite sana, <noise> isyo lazima unung'u undomo, wisu unu- unyu ukimbi, <noise> pawusiku, <noise> wona kundomo kwikwihumwa sana ikwinunung'a sana. <noise>